Jue yë uk a'ax este krundë madë amanäjpë a'ax mëk kosatyë y este jue mëjk a'ax yë pos kap nak chëkëy, kap jaya'ay nak chëkëy mat'susam mëjk a'ax kom dun w'ink dun i'ixëp y yë chid a'ax chuk bi'i a'ax yë madë bi este, madë chuk mat's a'ax yë mëjk t'suk y jue nak dun kap mëbëk jyay poboy jue nak yë ma'ax y jadun du a'ax yë.